Ny fomba fañadiova fitaratsy ndraiky an enanik'io efa maro ranontsavoñy fañasa fitaratry. Da ampiasa amy iñy avao asia amy lamba ny ranontsavoñy fañasa fitaratsy. Da iñy no hikosehy fitaratsy iñy fa nofa tsy misy ranontsavoñy iñy da mampiasa lamba asia viñegry koa an-teña da mety avao tsy mamariparitsy izy amy zay.